қайырлы күн қымбатты тыңдаушылар
бүгін бізде қарлығаш экоподкастының кезекті саны
саламатсыздар ма құрметті қарлығаш экологиялық ыыы подкастының тыңдармандары
бүгін бізде кезекті эпизод
бүгінгі эпизодымыздың кейіпкері ғалия жетпісова биотехнолог маман дұрыс тамақтану бойынша сарапшы және де ең бастысы төрт кішкентай балапанның анасы
біздің подкаст қарлығаш деп аталады яғни бұл тұрмыстағы экологияны насихаттайтын жоба
негізгі аудиториямыз қыз келіншектер өйткені әйел отбасының тірегі
егер жанұяда әйел ана экологиялық жағынан сауатты болса онда оның балалары мен жолдасы да сондай болады деген сөз
ал экология деген ауқымды терминге қазір адам денсаулығын сақтауды да жатқызуға болады деп ы бүгінгі сондай оймен бүгінгі эпизодымызға ы ғалияны шақырған едік
ы ғалия біздің шақыруымызды қабыл алып бүгін бізге қонаққа келіп отыр
сондықтан да м ғалияға бірінші сұрақ мынадай
м ғалия дұрыс тамақтану дегеніміз не
ол ы осындай керемет мамандыққа қалай келдіңіз
яғни ы көптеген адамдардың денсаулығын сақтауға өз үлесіңізді қосып ы жүрдіңіз сондықтан да біздің тыңдармандармызға ы осы туралы кішкене айтып өтсеңіз
дұрыс тамақтану дегеніміз ақ уыздар майлар мен көмірсулардың құрамына ы құрамы жеткілікті болатын тамақтану ы және де құрамында консерванттар мен бояулар жасанды тағамдар қоспалар қосылмаған табиғи азық түлікті пайдалану
мен бұл жолға бірден келген жоқпын
мен де бұрын өзіміз пайдаланып жүрген азық түліктің ы құрамына мән бермейтін едім
екі баланың анасы атанып ы екінші сәбиім ауырып ауруханаға түскеннен кейін ойлана бастадым
мамандығым бойынша биотехнолог болған соң адамның ағзасына биологиялық процесстердің ы қалай және неліктен өтетінін білемін ғой
ауруханада баламды көтеріп жүріп неше түрлі ы ойға кететін едім
содан бір күні мен жанұямның дұрыс тамақтануына дұрыс көңіл бөлмей жүргенімді түсіндім
ы соның нәтижесінде баламның иммунитеті төмендеп ауруханаға содан екенін түсіндім
содан бері дұрыс тамақтануды қолға алдым
міне бірнеше жыл болды қазір біздің үйде ешкім ауырмайды
тіпті бір үйдегі дәрілердің барлығын лақтырып тастадық
ы міне керемет сонда сіз қазір ы үйде ыыы бірнеше жыл болды дедіңіз иә ешкім ауырмайды дейді бұл керемет нәтиже ғой енді
мен де балаларымның ауырмағанын сондай ешкімнің ауырмағанын қалаймын
тіпті үйдегі барлық дәрілерді сіз сияқты ы лақтырып тастағым келіп кетті
енді сол мен сияқты ыыы дұрыс тамақтануды бастағысы келген ыыы тыңдармандарымызға қандай кеңес берер едіңіз
яғни енді мен ы бірден ағза стресске түсіп кетпеу үшін біртіндеп бастайтын шығар деп ойлап отырмын бірақ бірден бастағанда неден бастаймыз ғалия соны ы айтып өтіңізші
дұрыс тамақтануды неден бастарын білмейтін жүргендерге әрқашанда қуана көмектесемін ақыл кеңестерімді беріп тұрамын
біріншіден жанұянызға арналған азық түлікті дұрыс таңдау керек
ы қазір супермаркеттерде азық түліктің ассортименті өте көп бірақ өкінішке қарай олардың барлығы пайдалы емес
тоқсан пайызға дейін азық түлік құрамында сол затты ұзақ сақтауға ы мүмкіндік беретін калий сорбат пен натрий бензоат деген консерванттар бар
бұл заттарды әр өнімге ы қосқанда қауіпсіз концентрациядан аспайды ыыы делінеді
ал адам күніне азық түліктің түр түрін қолданатынын ескерсек онда осы заттардың шамасы денсаулыққа кәдімгідей і зиянын тигізеді
сондықтан да қандай да бір зат сатып алардан бұрын оның ы қорабында жазылған құрамын мұқият оқып шығыңыздар
сосын сақтау мерзімі аз аз уақыт болатын ы өнімдерді алуға тырысыңыздар
аха сонда ыыы менің түсінгенім ііі мерзімі неғұрлым аз болса соғұрлым ы сондай ы азық түлікті алуға ы тырысу керек сосын консерванттар аз қосылған мхм ыыы заттарды алуымыз керек қой
ы мен осы жобаны бастардан бұрын ыыы ғалия енді і әлеуметтік ы біздің жоба енді жаңа ғана айтып өттім қыз келіншектерге арналған
яғни біз і өзіміз тұрған жерімізді суымызды қоршаған ортамызды келешек ұрпаққа таза күйінде қалай ы қалдырамыз деген ой мені көптен бері мазалайтын
сосын осындай бір жобаны ашудың сәті түсті яғни біздің мақсатымыз жаңа ғана айтып өттік ы әйел аналар арқылы ы ұрпаққа ы тәрбие беру
осындай ы өсіп келе жатқан біздің балаларымыз қоршаған ортаны қорғауды үйренсін деп осындай ы аналарға ақыл кеңес беретін жоба ашуды жөн көрдік ыыы
біздің кейіпкерлеріміздің көбі көбі демей ақ қояйын енді барлығы і сіз бен біз сияқты қарапайым ыыы бала тәрбиелеп отырған немесе болашақта ана болатын ы қыздар келіншектер
сондықтан да ыыы осы жобаны ашқаннан кейін енді кейіпкер іздей бастадым ғой сондықтан да әлеуметтік желілерді ақтардым
содан бір күні инстаграмда сіздің ы екі бірдей парақшаңыз бар екенін көрдім
ы оның біреуі ыыы жаңағы салауатты өмір ы салтын сақтауға арналған ыыы дұрыс тамақтану бойынша сарапшы ретіндегі бірінші жеке парақшаныз да
екіншісі өзіңіздің сондай м табиғи таза өнім сататын дүкеніңіз бар екен одуванчик деп аталатын
ыыы ол парақшаға жиырма мыңға жуық ы оқырман жазылған екен яғни ол аз емес
яғни ы қазірдің өзінде бізде елімізде сіз бастап жүрген сондай іске ыыы қызығатын жиырма мыңдай бір адам бар деп есептеуге болады ғой енді сондықтан да сол ы парақшаны оқитын оқырмандардың санына қарап
ы сол парақшада сіз біздің миссиямыз ешқандай жасанды қоспаларсыз ы консерванттарсыз бояғыштар қоспай жасалған өнімді өндіру және оны халыққа ұсыну арқылы тұрғындардың денсаулығын жақсартуға үлес қосу депсіз
өте керемет сондай миссия
ал енді біздің подкасттың алға қойып отырған мақсаттарының бірі сіз сияқты өз жанұясының денсаулығын дұрыс тамақтандыру арқылы түзетіп қана қоймай
уақыт өте келе сондай принципті тұрғындарға жеткізіп жүрген жандарды тыңдармандарымызға таныстыру
сондықтан да бүгінгі эпизодымызға қатысуға келісім бергеніңізге көп көп рахмет тағы да
сонда бұл жобаны қалай аштыңыз жаңағы дүкеніңізді не түрткі болды
ыыы көпшілік біле бермейтін мүмкін қандай ыыы жаңадан тауарлар шыққан шығар ы олар несімен пайдалы ы
сол жағынан айтып өтсеңіз мен өзім сіздің дүкенде болдым ы кіріп келгенде кәдімгідей аурасы өте керемет ы
ы тіпті ы полкаларының өзі табиғи материалдан жасалған сондай жақсы жаңа леп сезіледі
сол ыыы осы жоба туралы айтып кетсеңіз
біздің жобамыздың идеясы тек қана табиғи азық түлікті өндіру табу және соны сатып алушыға ұсыну
біз негізінен отандық жергілікті өндірушілердің өнімдерін алуға тырысамыз
себебі сырттан әкелетін тауардың көбінде оның сақтау мерзімін ұзарту үшін консерванттар қолданылады
ал жергілікті өнімнің жарамдылығы қысқа сондықтан консерванттар қосылмайды
мысалы біз нарине деп аталатын тірі пайдалы микроағзалар қосылған йогурт шығарамыз оның пайдалану мерзімі жеті күн
ал пайдалы ферменттер қосылған комбучи деген шайдың пайдалану мерзімі жиырма сегіз күн
сонымен қатар нағыз табиғатқа фермада өскен тауық еті бар оның жарамдылығы төрт күн
сол фермадан сүт аламыз ол сүт тек бес күн ғана сақталына алады
ал солардың барлығын шетелден әкелетін болсақ сақтау мерзімі алты айдан асып кетер еді
ал осындай ұзақ сақталатын азық түлік адам ағзасына пайдалы ма ойланып қараңыз
ал біздің өнімнің құрамында тірі пайдалы бактериялар бар
ал дүкендегі күнде көріп жүрген йогурттарымыздың сақтау мерзімі өте көп тіпті оларды йогурт деп атау қате
оларды ұзақ сақтау үшін ы пастеризациядан өткізеді сол кезде олардың пайдалы микрофлорасы өледі
сондықтан оларды тек десерт ретінде пайдалануға болады
ал дұрыс тамақтануға көшкен адамдар туралы мәліметтерге келетін болсам ыыы қазір нұр сұлтан ы қаласындағы экологиялық өнімдер нарығындағы ресми стандарт ы мынандай
жалпы қала халқының тек бір жарым пайызы ғана бұл ол ы он бес мыңдай адам тек табиғи азық түлік өнімдерін сатып алады екен
және де ы бұл әр ай сайын екі пайызға артып келе жатыр
есептеп қарағанда келесі жылы ы қаламыздағы салауатты өмір ы ұстанып дұрыс тамақтану жолына түскен он сегіз мыңдай адам болады екен
менің ойымша осылайша жылдан жылға біздің ы қатарымыз көбейе түсу керек
әсіресе үй ы шаруасындағы қыз келіншектер аналар өз жақындарының ауруын емдеп оған ақша кетіргенше оны болдырмаудың жолын таңдау алу керек ы керегін түсіне бастауы керек
ауырып ы ем іздегенше ауырмаудың жолын ұстануымыз керек яғни профилактикамен айналысуымыз керек
тек табиғи азық түлікті пайдалануға ұмтылуымыз керек
ы иә ы ғалия дұрыс айтасыз сонымен ыыы қазақ ы айтқан ғой баяғыда ауырып ем іздегенше дұрыс айтасыз ауырмаудың жолын ы ұстануымыз керек деп
м енді жаңа осы тек қана табиғи өнім сататын ы дүкен ы өте керемет бірақ ы қазір бізді тыңдап отырған ыыы көптеген тыңдармандарымыз да
ыыы олардың тұрған жерінде ы қарапайым тіпті ондай дүкен болмауы мүмкін
қазір аз ғой енді енді бізде қазақстанда ы ашылып жатыр иә астананың өзінде өте аз
ы астанада миллионға жуық ыыы халық бар десек ы оның барлығын қамтып ы үлгермейтін сияқты
енді біздің сондай ыыы табиғи ы азық түлікпен қоректенгісі келетін бірақ ы ондай мүмкіндігі жоқ адамдарға тыңдармандарымызға қандай кеңес берер едіңіз
яғни өзі күнде барып жүрген дүкеннен азық түлік өнімдерін таңдап алғанда біріншіден ы неге ы назар аударуымыз
мысалы менің ы мен тұратын үйдің қасында ешқандай ы сондай табиғи ы сапасы жағынан өте жақсы өнім сататын дүкен жоқ
жанымда кәдімгідей күнделікті неше түрлі түрлі түсті қораптарға салынған ы көп сақталатын сүттер бар жаңағы сіз айтып өткендей йогурт
енді оны қазір йогурт деп те айтуға болмас десерт деп те десерт деп айтуға ғана болады
ешқандай пайдасы жоқ себебі жарты жылға дейін сақталатын ы өнімдер ғой енді
сонда қораптың сыртында жазуды қалай оқуға болады
ең бірінші мен ондай ы тыңдармандарымызға қораптың сыртындағы жазудың ішінен көмірсулар құрамына назар аудару керек едім
көмірсулар дегеніміз орысша айтқанда углеводтар ы міне сол көмірсулар ақ уыздар мен майлардың екі есеге көп болмауы керек
одан кейін қоспалар аз болуын ы қадағалаңыз
ы ондай қоспалардың тізімін инстаграмм желісіндегі біздің одуванчик нүкте кизет парақшасынан алуға ы болады
біздің ы эпизодқа әрбір эпизодқа келетін қонақтардан бір ііі әрбір қонақтан сұрайтын сұрағымыз бар ғалия оны сізге де қойғым келіп отыр
ы тұрмыста яғни үй үй шаруасында өзіңіз қолданатын экологиялық лайфхақтарға тоқталып кетсеңіз
мысалы сізге дейін келген ы әсемгүл атты бір ы қонағымыз ол ы үйінде ыдыс жуғанда ешқандай ы губка ештеңе қолданбайды екен
яғни ыдыс жуатын арнайы сұйық сабын да сатып алмайды екен ешқандай тряпка да сатып алмайды екен
өзі үйдегі қалған қалдық ы киімдерді иә маталардан жасап өзі содамен сосын ана м тағы бір ыыы нені айтып еді тұзбен солай ыдысын жуады екен
сосын ы өзінің қызының шашын ешқашан шампуньмен жумайды екен
яғни сұлыны кәдімгі овсянка дейміз ғой соны ы блендерден өткізіп ұнтақтап сондай ыыы осыны пайдаланады екен сондай сондай ы өзінің тұрмыста қолданатын ыыы лайфхактарымен бөлісті
тағы бір әсем деген ыыы қонағымыз келді ы қоқысты міндетті түрде осымен бір жыл болған ба екі жыл болған ба міндетті түрде үйіндегі қоқысты бөлек бөлек ыыы реттеп салады екен
ыыы қоқыс шығарғанда да солай ы пластикті жаңағы сарыға тамақтың қалғанын қағаздарды жасылға деген сияқты бөлек ы кәдімгідей шетелдегідей ы қоқысты бөлек жинайды екен үйдінде
ал сіздерде үйлеріңізде қандай ы сондай эколайфхактарды ұстанасыздар
біздің жанұяның ең басты лайфхак ол біз ішетін ауыз суды табиғи шунгит тасы арқылы тазартып оны
ыыы бес жүз грамм шунгит арқылы ы тоғыз жүз литр суды тазартып оны минералды заттармен толықтыруға болады бұл әр алты ай сайын жүз елу литрден
екінші ы екінші қағидамыз біздің жанұя ы баяғыда ақ пластикалық пакеттерден бас тартқан
жанұяның әр мүшесі бір бірден матадан тігілген сөмке бар
дүкенге сол сөмкемен барамыз
осылайша біз коршаған ортаны қорғауға өз үлесіміз қосып жатырмыз деп ойлаймын
сонымен қатар барлық ы жарма азық түлікті тек шыны ыдыстарда сақтаймыз
ешқандай пластик ыдыстар қолданбаймыз
пластик ыдыстар денсаулыққа өте зиян
ы иә дұрыс айтасыз тіпті пластик ыдыстар жаңағы сол салған тамақтарға пластик ыдыстан пластиктың кішкене сондай көзге көрінбейтін иә ы кіріп кетеді екен
тіпті ана ы одноразовый шай дейміз ғой пакетиктердегі солардың ішіне де кәдімгі ыстық суға салғанда ол қағаз емес екен ол сондай қағазға ұқсатып жасалған пластик екен
ы сол ыстық сумен шайды қайнатқанда бөлінеді екен
ы оны жаңағы бізге алмагүл деген қонағымыз айтып берген кезінде
міне ы енді сізден пластик ыдыстар ы қолданбаймыз деп отырмыз сондай ы осындай тыңдармандарымыздың қатары көбейіп келе жатқанына өте қуаныштымыз
ыыы енді шунгит деген тас тас па ол минерал ғой енді сол туралы айтып өтсеңіз
сонда ол ы тас қайда қайдан алуға болады
оны суға салып қоямыз ба ыыы қалай тазартуға болады суды
шунгит әлемде тек бір жерден ы шығарылады ол карелиядан өндіріледі
шунгиттың құрамында менделеев таблицасындағы барлық минералдар бар
бірінші шунгит суға шайып аласыз
шыны ыдысқа салып суыңызды құясыз
ол жиырма төрт сағат тұруы керек
осы уақыт ы ол суды минералдайды және судағы ауыр металл тұздарын жоқ қылады
герменттердің жұмыртқаларын өлтіреді яғни суды нәрлендіреді
шунгитті біздің одуванчик дүкенінен алуға болады
өте керемет ы сіздің дүкенге қайтадан баратын болдық онда шунгит алу үшін
құрметті тыңдармандар өз тұратын жерлеріңізден тіпті ііі нұр сұлтан қаласында тұрмасаңыздар басқа жерде і сізден ыыы пошта арқылы алуға бола ма онда
әрине почтамен мхм
сонымен аха ы құрметті тыңдармандар шунгитті егер де өз тұратын жерлеріңізден таба алмасаңыздар пошта арқылы да саламыз дейді ғалия
ы сонымен ғалия сіз осындай ыыы керемет іс атқарып жүрсіз ы көптеген ыыы жандарға денсаулығын сақтауды үйретіп жүрсіз
өзіңіз міне халыққа нарине деп аталатын пайдалы өнім ұсынып жүрсіз
осының бәрі әрине ы бұл керемет іс
яғни сіз і экологиялық ы жағынан жақсы іс атқарып жүрсіз деп айтуға да болады себебі экология ең бірінші ол адам денсаулығы
яғни дені сау адам өзінің дені сау болса содан кейін ғана барып айналасындағы қоршаған ортаға да ы назарын аудара бастайды
енді бізде елімізде нұр сұлтан қаласында осындай ыыы сіз сияқты экологиялық белсенді жандармен хабар алысып тұрасыз ба
сондай экологиялық қандай ұйымдар бар ы олармен қарым қатынасыңыз қандай
ы экологиялық белсенді ы азаматтардың қатарына қосылғысы келетін мен сияқты ы тыңдармандар қыз келіншектерге қандай ақыл кеңес берер едіңіз сол жағын айтып өтсеңіз
біз қазір халықаралық экология академиясымен ы біздің жергілікті өнімдерді әлемдегі экологиялық өнімдер ы талаптар жүйесіне сай ерікті сертификатциялау меморандумына қол қою туралы келіссөздер жүргізіп жатырмыз
ы қол қойылған жағдайда дұрыс табиғи өнімдерді пайдалану аясын кеңейтеміз деп отырмыз
ы халықтың денсаулығын сақтауға қосқан үлесіміз болмақ
ал осындай экологиялық ұйымдарға мүше болғысы келетін қыздарға ең бірінші өздерінен бастауға кеңес берер едім
жанұяда тұтыну ы мәдениетінен ы бастасақ дұрыс болар еді
шамадан тыс азық түлік пен киім сатып алмауға шақырамын
балаларымызды ы көшеде болсын үйде болсын суды электроэнергиясын үнемдеуді үйретейік
қалдықты сұрыптауға үйретейік
және де ы тыңдаушылардың арасында экологиялық таза өнім шығаратын қыз келіншектер болса
біздің қазақстанның экологиялық өнім і өнім шығарушылар ассоциациясы экомейт ы нүкте кз ы қатарына шақырамыз

сонда қазір яғни халықаралық экологиялық ыыы академиямен келіссөз жүріп жатыр
яғни ы қазақстанның бүкіл ы табиғи өнім шығаратын ыыы өндірушілері барлығыңыз бірігесіздер ғой
өте жақсы жаңалық болғалы тұр
ы егер де осы м құжатқа қол қойылып жатса онда біз сізді тағы да сол ұйымның мүшелерімен онда ы біздің қарлығаш подкастымызда
ы тұрмыстағы экологияға арналған подкастта қонақ болуға тағы да шақырамыз деген үміт бар
сонымен ғалия рахмет бізге керемет ы осындай ыыы мәліметтермен бөлістіңіз
әсіресе мен үшін пайдалы ы осы біздің азғантай сұхбатымызда мен үшін пайдалы болған нәрсе ол сол шунгит болып тұр бұрын естімеген затым
сондықтан да біздің тыңдармандарға да ы пайдалы болды деп ы есептеймін
рахмет сізге сау болыңыз
сізге де рахмет сау болыңыз
құрметті тыңдармандар сонымен ы қарлығаш экоподкастында келесі жолы кездескенше сау саламатта болыңыздар